A dipend sempre da la dificultà che a ie, s'a ie 'na coza ch'a s'pöl süperese, vëdu vëdu dë süperela al mei, s'al e ën po pi dificultuza, magari i pudrìa anche ciamé cuaiche cuaiche aiüt a cuaidün, ades a dipend da la dificultà